Chinu ini ña chi ndehe ña cachi tuhun un nu naan ndivɨ ñahan ajan un a vachi vahi yu ndɨhɨ indee ndaa siqui ndaa a tu sivi ñia a nducu sivi ndioo ndehe nda gu ti tian ti ñahan io vii ñahan ujun un ñiti ra nani yihi io ndo ndihi ñihɨn quita pedazu pedazu ñi ndihaun ndihi ñi te ndio ñi tarde quitia in ñahan ndigui con sin el un naan cuu ndioo, ndioo jandihi andivɨ ñi pedazu ti guee guee jin ti ndehe ga tu ndioo quiti cuehe ca cuu quiti chi ta catu ju sehe na vaha vee te ndioo cha te tuhu ve quehe ra ndioo iyo va que vee jaan ta ve vitin jini je.